Biby malaky mandeha ndrindra fanatako a liona a; bitro, piso; de ny biby tena donto mandeha ndreka tena bôsa: sôkatra, andratagna; escargôt, tegna maro fa zegny foagna alôngany fantako.